Tzu'käyi witpapä, tuwi', este mye'tzpa je kyomida, tambien witpa mi'syu' täjkäpya eya täjkojmä ja'ku ma tzyäki perjuicio por que 'yakmä'npa lo que pya'tpapä, tambien ijtu tzuk, tzuk donde quiera täjkäpya wa'kyä'ska'ä pya'tpa ane, pya'tpa ku'tku igual myäjtzäpyä'pati y tzamojmä witpa tziji y je tambien mye'tzpa kasyi y ka pya'tpa 'yajka'pa de una vez y este creo que ijtu gato de monte tambien witpa tzu'kä'yi y y hasta ahi namas.